إذا كان بإمكاني السفر لأي مكان بالعالم بختار أزور اليابان، أحب الثقافة اليابانية وخصوصا الأكل والموسيقى والفنون التقليدية، أحب كمان استكشف المعابد والحدائق الجميلة. اليابان بلد يجمع بين التقليدي والحديث. وأتمنى أعيش تجربة جميلة بطوكيو أو أوساكا، وأتعلم عن تاريخهم وثقافتهم وأختم اليوم بأكلة سوشي لذيذة.